Murtel ge so pake cako tora paku ge, ngone jau ea futuru-futuru rasi ngone cako ena tora toma paku gena futuru-futuru, la paku ge ena masusu tora nao-nao la ena ma risi.